Too goddo yidi ekkita demngal kesum handi o joda be himbe wawi sai ekkitina mo. ko Kuma o heba o nasta jangirde o heba mallumjo Mo wawi demngal mai ekkitina mo.